Neɗɗo gooto o meeɗiino paraade pare. Ngalanaa daaba, walanaa neɗɗo. O hinnii omo janka janka. <hesitation> Yimɓe njii ɗun tan, mbembaa. Nden o wii "ɗun min non koyi.".